Dite ndraiky kafe samy tiako fa dite tiatiako mihôtra ny kafe satria dite zegny <hesitation> misy fofogny maro isan-karazagny afaka isafidianagna <hesitation> avy eo na tsisy siramamy izy lagniko fô.